نحب متاحف التاريخ. فيها قصص وحكايات عن الحضارات القديمة. كل قطعة تعرض تاريخها، وهذا يزيد فضولي. زيدا، نحب نتعلم عن الثقافات المختلفة وكيفاش عاشوا الناس قبل.